Üna matita a s'pöl duvrese për fe dë segn opüra scrivi s'la carta o fe ën dizegn e a funsiun-a cun 'na punta che cuandi a finis a s'pöl temperese cun ël temperin